Alat nok an bangsa sa’ban mat lem siw nai, Si lakton ai sape, numur weh gitar, alat budaya lun saban.

Nai lem adin rah nai ek pi aro Tuhan berkat, emah anak ek, emah cucu ek, jadi wei yat ek, rah yat ek llul Tuhan abin lok berkat erai Tuhan lem keluarga ek

um si' wayang nok wei' laan eek nnal dong lem TV um ena si' um mai mai masiu nok nan, mai mai um mai mai non mai mbou sayur mbou wei nonoh lah wei laan ek nnal lem TV

Aa.. gorok nok aa.. pi ngajar e’ik selama e’ik aa..belajar lem sekola, plabi membantu e’ik abin erat ngen gorok neh e’ik we’ik lek maret, we’ik lek bacak dan mung-mung nok we’ik aa.. pi e’rai gorok wan arei masa arei belajar lem sekola

Aaa nan anok nok aa a lem mah' kah, lual mah' kah, yah ko'dut kongarongkah ko'dut yah a alai, alai dong lem mah' nok kacau, lem ma' nah nok leh ek ailah.

um telepon bimbit telefon bimbit nok an eek mat ai, ke'si' ai um dong lem bandar memang layin yah wei'. um nga' mai lok kampung nan tah bahagian nok am wei am telepon arai trima um dong lem rang alin lem kampung, lem ke'si' kampung pun am parap kai um nan nok am wei' um masa diin ka nonoh. kai'si' nan masa yah wei nan masa yah am wei.

Um lem ayo' um lun arai pi um wan awan, memang kai Tuhan berkat memang arai wan anak um wan um tol. Jadi lun nok um lemale' wan anak ma' nonoh dut memang deh perlu an jaga wei' wei'

Biasa yah um nok nan tam um dong hma' man pikat, memang yah noknan um khasiat um supaya tam wei' aheng

Lem siw ma’ tau nai tau.memang ek palpat generasi keluarga eek, prap waris lun nok Wei siw ma’ tau. Mbul Tuhan.

mau memang nan nan pelpat ek ngan anak ek eu eu abin anak nah nan ek pelpat lem lun ek nai dei nah ek aa weik laan anak ek ngan pelpat ngan anak ek mung

Lem ayo aaa contoh yah lem arai pro' pro' mai lem negara, lem nok pi aaa memang pelabi tosah yah, abin am nan alin, am nan kereta wet barang arai jadi terpaksa arai malan kut abeh abeh kang arai wet barang arai, noi wei' nan kereta noi senang arai aa pro' pro' mai aa nan engkan ngai. Ko'dut aa negara engkankah noi nan bilun parap arai maya bilun.

Ek ee nok la'an ek pelu belajal, pi ek eee lep keja, keja ek nai ya nah belajal lem ayo aa atol lun Tuhan, jadi pelu ek lah aa belajal Alkitab, ngan ee ya wei' jei' supaya cukup ileh belajal maya nok laan ek

Ek wei laan nnal lun nyen bleu aal, abin nah nyen ek sendiri lem ek breu alam jadi kai nan lun nyen nah secara langsung memang ek patau nnal lem TV,lem komputer

aa mayak hnau ek aa noi cara moden nah jadi bank lem talian nei yah sik cara cukup memudahkan ataupun arok aa mlai la mlai urusan aa lem bank aa lem siu hnai

Seni nok wei' la'an ek eee non Seni dei' reo' menani menani nah eee mau menani menani nah ngan imeu' imeu' en toyang arai, nah anok mah' wei' la'an ek ai rem.

Aaa. contoh nok aaa lem bangsa tam leun Sa'ban aa papah deut ataol tam lah' nolong leun nok lah' wan anok aaa tam mesti aro' si aa gotong royong, contoh yah la'wan si ma' nan yah mlun. Jadi tam aro' gotong royong untuk membantu, gotong royong aaa lem hmeu' Bahasa, tam aro' aaa kerja, kerja hngui ntam Sa'ban nah nolong aro' si kerja wan leun nok lah' wan mah' contoh yah.

nai eek lak menot on wang abiu nok aro' eek pi nlei, aa lem dei siu nai, memang nan abiu al, nan abiu rak', aa nan yah awit, nonah dut.. abin non nah jai aa yah aa protein la.. aa nan aa aro' arai sehat

Kai arai mai malan adiw, memang yah Si pilan noi Wei, tapi mrol arai la.nan arai neu kereta, nan neu alut,

um mau keja-keja dong mah' sekolah nah um dei' peljaran nok encet-encet nok am an arai mengelti ai tao, am ayo tah arai parap aro' ai hran wee.

Lem ayo siu hnai, selalu(dung-dung) yah ndin tapi nan juga(tah)masa yah(siu) am ndin. Ndin nai am yah pelabi pasel, cuma yah tok ciik-ciik saja(duung)

et teh laon nong weik yeh lok laot ma weik la'an arai nei hrem arok mah la arok era eei mei makap akap mei mei non non alak anok lem plung ngai alak nok nan lem plueng ngai weik la'an arai anok mak nah neh

am'eek lek' non si an' cehh manah nah'.

Tet..tih non pi aroq arai mboeu ngan pi aroq arai panai nen. Ee… aroq mah luen alam ee.. mboeu padi ee… panai padi, nah yeh hran wey

Oo ohh skola adat dong nan amai nai, lok pipi anak skola, nong amai nai ereng ma' skola nah, lok pipi yak anak skola, otak otak deh lok tau, huiii..lok pipi

Eek wei' laan um nnal lun um marang tradisional um ngan um lagu um um nok wei' um kera lagu sentimental nonoh dut lah um jadi um lebih kepada um lagu rohani

aaa nan dei dei brul lun mral amei alam nok pi aaa nok nyen sape nei aaa salah sik yeh ia neh aaa taman taman Soleng Lawai

Lok naan nok on on arei nei plamut yeh lepan eek non mung mung deh hnei nei nok an an arei nei

Uji wan anak adiek si’ nok plabi wei abien erat si’ nah deeh arai le’ papah eleh nok dei ngan anak arai aa… erat si’ nah le’ aa… pah aa.. nok nan lem nnau anak arai nok aroq yeh.pi belajal erat ngan goroq

mayak budaya tam lem aweng memang err nan err siu siu nok rah on lun err kira pa nan lun papuk err kudut irau krismas ka tahun baru ka err memang err mung lun lem aweng apalagi keluarga memang mei mayak lun mei ngan lun err lem masa nok nonoh dudut ai

teii.. nah wei non tabei nai ro? ai? mau ai nah nok tatok tatok dei hran wae

Aaa lepat ek ngan anak anak ek ek lah' wan deh aaa paceng lem aaa sekola deh, wei' lem pekejaan deh lem lem non non lah ek la' wan deh paceng lem aa nok an deh.

aa kai arai lak lok lak lek lem ayok et mesti arai mei meiton aa aa mesti arai mei klinik meiton deh ma derisa meiton misi meiton doktor lem ayok et arai

Teknologi nok lek ek ai, mat laptop, nok on lun ai, mat telepon bimbit neh dung lek ek pakai teknologi

aa nok lem siu nei memang lok lun aa perlu taeu taeu lak wan aa telepon telepon seu' la abin aa lok perlu yeh ngan arai aa emau ngan lun nan lun emau ngan arai ataupun nan lun whatsapp arai mesej arai memang lok perlu lem siu nei

Aa. Si’ nok wei laan eek aa… ngaa arai hlueng yeh nah mat buel aa..tradisi mat buel aa..nan marang luen saban, wei taa saban, wei ani saban wei buel tre…tradisi saban

Eek aa biasa eek nnal lem TV atau Radio memang eek wei la'an nnyel program aa penghiburan, sukan, nonoh tah berita terkini.

Ok sii anok nok pe'ew, nok wik laan ek, lem nok pi, non wan ek, ek wik laan arok non saja lah

Am amai mai parap mai s'lanot kerana pei' ciek. Ciek ou' ou' pei' puak ngan pei balong nei.

Aa lemluen nok maou luen arai sing pat ya'nah am nok nkan ya'nah Tuhan Yesus nok UNCLEAR maou arai sing pat luen arai amen